عادةً، أشرب حوالي ثمانية كواب من الماي يوميًا، يعني تقريبًا اثنين لتر. في الأسبوع، هذا يعادل حوالي ستة وخمسين كوب، يعني تقريبًا أربعة عشرلتر. شرب الماي مهم للحفاظ على الصحة والترطيب، خاصةً في الأجواء الحارة.